Manahaky anizao ñy fanaova ñy sôsy curry :-Tampatampahin-teña ñy tongolo aminy ñy tongolo lay, vit'eñy afanà ñy menaky aminy ñy lapoaly, mafan'eñy ajobo ñy tongolo noho ñy tongolo lay, aharo, masaky rey, asian-teña ñy curry pawoeder, vit'eñy, haroeharoe soa, masaky koa eñy ajobo ñy tamatesy aminy ñy sakay iñy, lafa vit'eñy afangaro, masaky, asian-teña rano kelikely i mba hampalemy azy soa; masaky soa ey laha bakeo.